أكثر لغات اللي ننجم نتحدث بيهم، ونفهمهم هي: في المرحلة الأولى بالطبيعة العربية بما إنو هي لغتي الأم، ومن بعد الإنجليزية لأنو اختصاصاتي إنجليزية وعديت برشا سنة وإثنين من عمري نقرأ إنجليزية، ومن بعد الفرنسية هاذ هما يعني ثلاثة لغات اللي ننجم نقراهم، ونفهمهم، ونتحدث بهم، الباقي قريتهم كيف الإسبانية، كيف الإيطالية، كيف الألمانية قريتهم، ونسيتهم.